Amwarimi une imbombo ijanu ukulima ndilima, ndivyala, ndibeta, ndikuvita, ndikimanyire ukulima, ndikimanyire ukuvyala, ndikimanyire ukubita, pia ndikimanyire, nakutereka pia. <noise> Ndikimanyire sana ndikimanyire sana tena sana, <noise> ndikimanyire ukulima amasebele, ndikimanyire ukulima ama- utsele, <noise> ndikimanyire ukuliama, utama, ndikimanyire ukulima ui- uvulezi, ndikimanyire ukulima amalaki, amasebele twilima, tukomba <noise> tutsa, kuni ako tukwimanyire ukuvyala nakulima, <noise> na, <noise> amalaki twilima <noise> tuvyala, tusimikil, tuibeta <noise> koni tukimanyire. Afu tukimanyire ukulima, ingano, twilime ingano, tubonda, syoni isyo tukimanyire ukulima kwakwi twatwilima sana amalaki, <noise> twilima sana amasebele, twilima ingano, twilima uvulesi, twilima mmu- ama- amawolo, twilima <noise> ingongilwe syoni twilima isyallaki tubonda, masebele tubo- tuivutsa, ingongilwe tubonda, ingano tubonda, syoni isyo twibonda syoni. <noise>